Penga-penguin zaigny, vôrogna izy satriào misy vôlovologno. De koleran’nyvolovologny aminjao karaha-karaha drakidraky, misy fotsy ndraiky mahinty. De zanany aminje kôa, izy <hesitation> izy aminje mbô manatôdy karahaka vorogno sasany reo oh. De fô aminje zanany re, karaha vorogno zaigny e karaha fiaignana vôrogno mitsy izy. De vôrogno izy.